حاول في البداية أضع الكثير من الموي واضع الطنجرة على جانب الحوض الخاص فيني. حتى تتلين وتكون الأشياء العالقة فيها تخرج بسهولة أكثر. وتصير الدنيا رواق بعدها بالفرشاة أو بأحد الليفيات وأستخدمها وأحكها حتى تكون نظيفة.